<hesitation> Ny piso ndraiky izy kôfa izy le magnaboaka le fitiavanle tômpony iny, ze tany andianan'ny tômpony arahany fôgna avekeo aminjegny izy matetika mipetraka ampofoanan'ny tômpony.